والله اذا جنت مضطر ايعني انه عمر واحد اعيش بيه كل عمري اعتقد يا اما الخمسة و عشرين راح اختار عمر الخمسة وعشرين لان احس انه لا هو جبير ولا هو صغير وناضج نوعا ما ويعرف ياخذ قرارات فاعتقد عمر الخمسة وعشرين اعتقد كلش حلو يعني الواحد يكون شوية تفكيره واعي يعرف الصح من الغلط يعرف يقرر